मान ला अगर मैं मीटिंग में लेट पहुंच हूं। तो मोर बहाना रही कि मोर बाइक पंचर होगे रहीस । बस से आत हो तो बस के तेल खत्म होगए रहीस। फ्लाइट से आत हो तो फ्लाइट लेट रहीस। ट्रेन से आत हो तो ट्रेन लेट हो गए रहीस। और बहना मारना बहुत गलत बात है यही बार बहाना नहीं मारना चाही।